Aninii garkiyaan peesum ufira bareesaati, maananii sagalen taam ooruatie ,sagalen taam ooruati sagale peesa gudio akasi itbaasen taka hindagare haaja sagale gudio pesa gudio itbaasen, sagale hinjir sagale feden dukub namiit